Keakea ʻoe i ke kinika me kahi laʻau kahea ʻia ka "Snake" hiki ke kau i kela laʻau i lalo a huki inā mea mai lalo i luna, i keakea ai ke kinika. no ka lua